Sotta l'ægua no l'é façile imaginâ comme se pòsse vive, into senso che ghe dovieiva ëse comme unna campaña de veddro ò de ciumento, che a l'isoesse da l'esterno, ma dapeu gh'é mille problemi de prescion, de cangio d'äia ecetera. Divertîse, chissà, magara se fa di gii feua e travaggiâ, raccuggendo minerali ræi.